: كعجبني نفطر بالبيض مع زيت العود وأتاي، هاد الفطور كجيني صحي وساهل باش نصوبو. البيض هو مصدر ديال <hesitation> للبروتين، وزيت العود فيه الدهون الصحية، وأتاي هو واحد المشروب وطني لكلشي كعجبو